إذا كنت بعيش في جزيرة بالصحراء لمدة سنة كاملة أكيد بأخذ معي مخزون مياه كبير عشان العطش، وبأخذ خريطة مفصلة عشان أجدر أتحرك وأستكشف الجزيرة، وكمان بأخذ أدوات صيد عشان أصيد سمك وأوفر غذاء لنفسي، وبأخذ سكين حادة عشا أستخدمها في تجطيع الحطب وتجهيزالطعام، وبطارية شمسية عشان أشحن جهازي وأجدر أطلب المساعدة.